Untuk ini <hesitation> banala sona tabasan nanu mata fa na yang untuk ini bana yang <hesitation> bisa nita sona ini <hesitation> ini kalatik dae. Ndia sona tananu mata boema ana tabisa nita.